Asan'ny hety, hety materiel areky hoe atao hety magnapaka, magnapaka raha maro fô ko ny raha azo tapahina fa matetiky hoe hety volo na lamba fa izy afaka raha ndreky ny afaka hitezina fa zay matetiky ampiasana izy de zio misy madiniky de misy ngeda.